कछुआ के प्रजाति कुछ ये प्रकार है। कछुआ के ऊपर एक मोटा खोल होयल। यह खोल उन्हें बाहरी खतरा ले बचा के रखेल। कछुआ ठंडा खून के होयल। कछुआ दिन में सक्रिय हो थे कछुआ अकेला रहना पसंद कर थे। कछुआ दांत हीन होयल। और कछुआ मांसाहारी भी होयल और शाकाहारी भी। कछुआ के बहुत प्रजाति मिलेल।